चॉकलेट सगळ्याच्या आवडीची असता। चॉकलेट करुंक पॉयले सुवातेर कोको बियां। एकत्ताईं करतात ही बियां सुकवतात आनि। उपरांत बाजतात बियां तोडून ताचे भीतोरले। जिन्स पेस्टे करुंक धडतात उपरांत ते दामून। चेपून बरोवेंस सुल्लसुलित करतात मगिर तांतून। साखर दूध काजू आनि हेर ज्या तेवो वस्तु। घालून चॉकलेट तयार करतात ही तयार केलेली। चॉकलेट बोरयां पोट्यें गालून विक्रेक धडतात।